Hele mamanak manahaik sesuai tema a sanga foto, ngerti pencahayaan a, kamera harus fokus neu subjek sama foto na, subjek a harus mana'ahik, basa harus pake alat yang sesuai no untuk foto.